Scegghi sempri li megghiu rigali quannu qualcunu ti voli rigalari qualchi cosa. Nun è giustu ca scegghi un rigalu ca nun ti piaci e poi nun lu talìi o mancu l'utilizzi. Na pirsuna ca fa un rigalu, voli ca dda cosa ti piaci e ca l'utilizzi, perciò ti dicu di scègghiri sempri lu megghiu rigalu accussì la pirsuna ca ti lu rigalàu si fa cuntenti. Dumani, Santu veni pi jìriti a accattari li scarpi, talìa quali ti piàcinu e poi ti l'accatti.